شو أنا ايامى الكلها مغامرات يعنى، عندك مرة كنت نجا حابة نمشى للفاو وضيعت الطريق خطأت معرفتش كيفاش نروح وكنت جعانة وعنديش فلوس وتليفون تاح شارج وما نجمش نعمل حتى شي نخاف تنتابه في الدنيا ولا نسأل حد خفت يعني إني نسأل واحد يخاف مايعرفش يعمل لي ولا يخطفني ولا هكا حاصل كنت شربة ما تعوظش بصراحة.